آکٹوپس چِھ کیموفلیجٕک ماسٹر، لفظی طورس پیٹھ چُھ رنگ تبدیل کران، چمک، نمونہٕ تہٕ یوتتھ تام زِ فلیش منز چُھ سادٕہ نظرن منز ژورِ روزنہٕ یا سٲتھی سٕندِ خٲطرٕہ مشتہر کرنہٕ خٲطرٕہ